Nisciuña idea, no gh'ò pròpio a ciù lontaña idea, no saveivo manco che e ave communichessan tra liatre, anche se, do resto, l'é vea che in quarche mòddo devan ben dîse donde son e cöse; mi pensava tipo con frequense, röbe do genere.